ସାରା ଵିଶ୍ଵେରେ ପ୍ରସିଧା କାରବ୍ରାଂଡ ଗୋଡେ କର ଵିଷ୍ଟ୍ରୁତ ତାଲେ ଗାଯତେ ହୈଂ ଅଚ୍ଛୀ ଵିଲାଜ ପନ୍ନା କାରବ୍ରାଂଡ, ଓଡୀ, ବେଂଟଲୀ, ବୀମ୍ଡଵ୍ଲୂ। କୈଡିଲାଗ, ଫେରାରୀ, ଜାଗଵାର, ଜାମୀ ରୋବର, ମର୍ସ୍ତିଡୀଜ ବେଂଚ, ପାର୍ଚୋ, ରୋଲ୍ସ ରଯଲ୍ସ, ମୁଖ୍ଯ ସୁରତ କାରବ୍ରାଂଡ, ସେଵରୋଲେଟ, ଫର୍ଡ। ତୋଯାଟୋ, ହୁନ୍ଡା, ନୀଶାନ, ଭୁତ୍ସଵୈଗନ, କାଯା, ହୁନ୍ଡାଈ, ମଜଡା, ସବାଭୂ, <hesitation> ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଏବଂଗ, ହାଈବ୍ରେଟ କାରବ୍ରାଂଡ, ଟେସଲା, ରିଵ୍ଯାନ। ଲୁସ୍ଟ୍ରୀଟ ମୋଟର ଗୁଡିକୋ, ମୁଖ୍ଯ ସୁରତ କାରବ୍ରାଂଡ, ସେଵରୋଲେଟ, ମୁଖ୍ଯ ସୁରତ <hesitation> କାରବ୍ରାଂଡ, ସେଵରୋଲେଟ କାରବ୍ରାଂଡ, ସେଵରୋଲେଟ କାରବ୍ରାଂଡ। ସେଵରୋଲେଟ କାରବ୍ରାଂଡ, ସେଵରୋଲେଟ କାରବ୍ରାଂଡ, ସେଵରୋଲେଟ କାରବ୍ରାଂଡ, ସେଵରୋଲେଟ କାରବ୍ରାଂଡ, ସେଵରୋଲେଟ କାରବ୍ରାଂଡ, ସେଵରୋଲେ।